Questa secondo me è 'na domanda abbastanza affascinante, pecchè <hesitation> ci sono vari momenti che mi sarebbe piaciuto vivere. Che vuless, 'essa dicere ua ij c' stev. Sia momenti <hesitation> si può dire, sia momenti come potess fa 'na testimonianza. Brutta ma putess fa 'na testimonianza. Come che ne so, 'e Torri Gemelle, <hesitation> ma pur verè 'na costruzione 'e 'na Torre Eiffel, che 'a Torre Eiffel è stata fatta in America e poi portata in Francia. <hesitation> Scusate ho sbagliato, la Statua della Libertà, non la Torre Eiffel. <hesitation> Però io se devo dire la verità sò tre i momenti che m'hanno affascinato assai. Il primo è la scoperta dell'America. Diciamo la scoperta dell'America, ma già stev già là l'America. Pecchè p' me verè proprio comm era quel mondo là, quando Cristoforo Colombo c'è arrivat, p' me è 'na roba cà m' facess zumbà 'o cervello, pecchè ceh adesso uno pensa 'a l'America, pensa 'a sti grandi palazzi, il consumismo. Tutt sti scimità accussì, però secondo me se tu vai a vedere veramente chell chell'era là, con gli indiani, le cose, p'me è 'na roba proprio affascinante al mille per mille. Comm dicimm cà cento cento, poprj, ij m'appassionass tropp assaj. Poj ci sta pure un periodo che a me m'affascina proprio assai, ma proprio mi sento attaccato a quel periodo, ma nun aggio maj capito 'o pecchè t'aggia dicere 'a verità. <hesitation> è la rivoluzione francese, pecchè ij so 'nu grande appassionato di Napoleone. Quindi vivere quei momenti dove paradossalmente 'o popolo putev avè nata vota il controllo, vai a rovescià un governo, vai a il re. P' me una roba proprio fuori dal mondo, ceh, è troppo bello 'o ver. <hesitation> E pure verè l'esilio a Sant'Elena, tutt sti cos, so situazioni in continua evoluzione, che a me piacciono non lo nascondo. Comunque una prosperità economica, pure per la corte francese. So periodi molto interessanti dal parere mio. Soprattutto a me Napoleone è un persionaggio che mi affascina assaj. Pecchè è 'na persona che ha sfidato il mondo. Ha perso, pecchè ha perso. È jut contro il più grande dei totalitarismi, la Russia e quindi ha abbuscat proprj 'e mala maner comm dicimm cà. Però mi affascinerebbe assaj. E un altro periodo sarebbe, che mi affascinerebbe assai, mi viene proprio da là, il periodo americano dopo la Seconda Guerra Mondiale, cu 'a Grande Depressione. Pecchè paradossalmente là over nun s' magnav, nun s' vivev, c' stev il proibizionismo, c' stev tutt sti cos. Però secondo me negli anni cinquanta sessanta, settanta erano occasioni dove se tu avevi voglia di fare e sapevi fare, era un periodo di riassestamento delle gerarchie, dove se uno lavorava, usava l'intelligenza eccetera, poteva guadagnà l'impossibile. Putev faticà l'impossibile, putev fa qualunque ruolo, bast che usav 'o cervell e avoglia 'e fa e <noise> tutto secondo me. Tu là potevi conquistare piano piano il mondo, secondo me, riuscenn 'a fa 'na fatic pur ca mo è impossibile farla. P' me chell è 'nu periodo che m'affascina assaj. È 'nu periodo dove se tu ti mettiv 'a juoc riuscivi 'a fa tutt tutt tutto e tutto, veramente potevi fa tutt. T' putiv ancora accattà 'na cas, là cu 'nu stipendio t'accattav 'na cas. Mo cu quarant'anni 'e stipendio t'accatt 'na cas. Nu periodo dove se veramente tenevi voglia 'e t' metter 'a gioco spaccavi tutto. Nun t' era sul <hesitation> fossilizzà ngopp 'e scimità, ngopp 'e strunzat eccetera. Ceh là se veramente eri 'na persona con la testa sulle spalle, avevi le tue occasioni. Era duro pecchè poj ovviamente là, c'era nu problem che nuje cà nun tenimm. Ringraziann Dio, ch' è magnà, vevere eccetera, però è 'nu periodo che ij avess vissut <hesitation> con tanta curiosità. Ceh so proprio curioso, Se teniv nu poc 'e cazzimm là putiv fa tutt cos, putiv truffà, putiv, mo è brutto da dire, ma putiv truccà, putiv cagnà identità bell 'e buon. Però se eri 'na persona cu 'a cap ngopp 'e spall ca tenev voglia 'e fa, là, potevi veramente secondo me fare 'na grande vita e <hesitation> avevi tutte le porte aperte. Però 'er sapè fa. <hesitation> E questo penso.